<noise> Kebeeri, Aho <hesitation> Kebeeri denay ze no iga ne ase wala hanŋkan no, iri ya dey denay ze no iri ga ne ase iri zarmey. Wadin day aga hari kulu te da, kebeeri denay ze day no iri ya ga ne a se, wala ifo day no ikon Allah day no kan aniga hari te. To aga boro wi da aga hari kulu te da don sabili da irikoy halitta no kan ate yadin, don sabili da boro kulu kan a dii da asa kindi. Ine aga subu ŋwa da aga sauran abubuwa te da gumo matakaŋ day kamata. Irikoy no na te yadin, don sabili da irikoy halitta no kan ate dabbey ra, wadin kan go a ga haydin. To iri wo dey ga ne ase dannayze, boro fo yan ga ne hanga no, boro foyanma day boro kulu ga ŋga wane ki day, hari kan day aga ci a se don sabili da irikoy halitta no kan ate ŋga hari se yaadin. Ni dimo dole ima kay da sani follanka. Dannayze no hanga no ikon allah day no kan ate ŋga hari se yadin. To lallai mo boro yaŋ ga ne aga subu ŋwa da, boro foyaŋ ga ne borayze no aga candin da ka kwalkwalin iŋga ga, ŋga yaday no ase ya. Ni diimo boro kulu sita ama du ŋgan da wadin kan irikoy dan aga don sabilin da irikoy no kan ga hari te yaadin <noise>